Olokoloq aga maderri ipit- ite- i- ileitori sibawa aga nassabari rupa-rupanna olokoq e yanaritu ulaq jopang siba bawi alasan aga na- aga nassabari yanaritu metau i mappura lalo e siba maciddiq i sibawa <hesitation> ba- ma- bahaya akko maddimonri wi ero manenna aga <hesitation> olokoloq weddingnge leipittori as- lollong <hesitation> nassabari yanaritu ulaq jopang siba bawi